ஆம் ஆண்டில், அமெரிக்க இராணுவ அரசாங்கத்தின் முடிவுடன், தென் கொரியா ஜப்பானில் இருந்து தனது சுதந்திரத்தை கொரியா குடியரசாக அறிவித்தது. ஆம் ஆண்டில், சான் பிரான்சிஸ்கோ அமைதி ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கொரிய பிராந்தியத்தின் சுதந்திரத்திற்கு ஜப்பான் ஒப்புதல் அளித்தபோது, ​​அது சர்வதேச சட்டத்தின் கீழ் முற்றிலும் சுதந்திரமான மற்றும் இறையாண்மை கொண்ட நாடாக மாறியது. சுமார் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கொரிய தீபகற்பம் மற்றும் மஞ்சூரியாவில் மக்கள் முதன்முதலில் குடியேறிய பேலியோலிதிக் யுகத்திலிருந்து கொரியாவின் வரலாறு தொடங்குகிறது.